हमी नाना छने बेला स्कुल पड्डे बेला झिक्कै खेल खेल्लेछौँ । कहिले हामी त्यो लुगाउने वाला टोपी लुगाउने वाला खेल खेल्लेछौं । कहिलै अँ भलिबल खेल्लेछौँ । कहिले जादु खेल्लेछौ । कहिले लक्कुढाल खेल्लेछौँ । कहिले त्या डण्डिबियो भन्ने खेल्लेछौँ । अछेल अब विस्तारै विस्तारै यो हाम्रो गाउँ समाज पनि परिवर्तन हुनै गयो । अहिले पहिला ह् मेरा गाउँठाउँका मान्छे भलिबल खुब मन पणाउने छे । हेद्दाइ लागि । खेल्लाइ लागि पनि खुब मन पणाउने छे । अछेल भने फुटबल निको मान्ना छन् । क्रिकेट निको मान्ना छन् । अझ हेद्देउ भने झिक्कै छन् । कराते सराते पन हेद्दा छन् । अझ हेद्दे हो भने हाम्रो त्यो कबड्डी खेल सबभन्दा मन पराउना छन् हम्रा गाउँठाउँका मान्छे । केइकी कबड्डी खेलमा सबैभन्ना बढी तागत वाला मान्छे चाहिनो छ । अझ पहिला पहिला हम्रा गाउ ठाउम्णा भलिबल निको मान्ने छे भने अचेल त क्रिकेट निको मान्ना छन् । फुटबल निको मान्ना छन् हेद्दाइलागि । तेइ भएर मेरा गाउँठाउँका मान्छे झिक्कै जसा फुटबल, क्रिकेट हेद्द निको मान्ना छन् भने तेइपछि वाउँछि उपन हेद्द निको मान्ना छन् । भलिबल निको मान्ना छन् । तेइपछि अरुअरु झिक्कै खेल छन् । यी सप्पै खेल हेद्द निको मान्ना छन् । विशेष अरि भन्या फुटबल र क्रिकेट हो ।